Hunkana mbo a maggə ha batə, hunk maggə haa badə sa na du də na madd a subwa dii, hiuka subwa dii, na madd a na ul sa na, ɓa zimə sa na du mu zimtə ka hakpite sɨnə dabtə, na dɨ muno zim dabtə ka hakpite gokulə kottə ndɨ gwadi to hin kanzim dabtə ambə na dɨ mwə na dumə na dimwə habwangye na kura nza tisiyə hinkana tifiyə na mɨna mɨnə hwodiye na bo, hin kana bo a piyə byelong na muna ndumə dumute na dumə a iti na du maɗə kuke, na di muda kake ge kilə na ula sa hin ba iya da diye karon ɓodigə kade hina bwaya gude kut shinə binu dɨ dima waterən gokulə hina ɗa iyentakaron a hurodiye she ɓa gwadenə anda a forə no də gban hina dɨ dumə hina mudə nzɨ yenti tufanə myadɨ da mya dɨ nor she hye ɓa wuda a nor she hye luma nzɨ sa hye ɓa duma hye muna kan a hwodye gokulə hye da hento kan a hwodiye hye guradə nonangya, hye gwadə dinya hye gwadə mesa hye gwado hye singu hye gwadə mye wuna go karə a ha hidəti a haung kuma hye kana shi botigə kade ɗa maɓa shi ɓa bo ma ɓa yogbo, ma kana yobbo ma mina dɨm sizimto a szimo ma uha a botɨde

Hina zimshe hin ɓa muna puro humwa ka zautə hina dumə a ha ndeiye dene a godə hina dɨnza tiriyə, hinta tifiyi hinba tifiya gba hinta titiyi hinta nza, nzatɨdena bwa hina muna, muna dɨ hurodiye gukulə hina purohumwa ka lenye himɓa ɗa hin kana ɗa lenye danə a mbə hir muna purohumwa ka sa hin ɓa zimə him ɓa ɗa za hin ɓa zimə. hinka zimə a mbə hina muna ul haa bo, hin kaul ha a mbo ka tukotə hin ɓa muna maddə gban hina muna purohumura ka kɨna habiye denə gokulə habiye a dɨ orenə a ha hina godə soungnə diki gban te dɨ gya shin, tukotə a purgə karfe murakɨn ko fwat te naa maddi hye ɓa maddə gokulə hye ul habiye hin kana ul habiye a ha ɓa muna duma a kuɗa hin ɓa muna maddə bə, hin ɓg muna maddə hina mudə gasho sunə yente hina gə karə hina at ba a wokə he denə hin ba moɗə kake hena wada a ɗa iyenta a gaishe hina put wide hina feigə he, hina hyanarən kat betɨ hyunarən mbo hima muna a hurodiye hin ka na muna hin ɓa sɨ piya a hwodiye hin kana sɨ piya a hwodiye hin ɓa muna dumə hina mudə ɗawa kade him dɨ wodə muə gokulə mwe nno kenə hina du wodə hina ula kade hina sɨ ɗau kade hina dɨ pedərə a hwodiye gokulə tonə she myadɨ ɗa diye karə hina parara gboliye kat mgbah myene ɗu dordəratrun shinə kat tonə she hina dɨ du ɗadiran gokulə hina dɨm sa ɓa suradenə gokulə lina ɗim, hina ɗɨm taa ɓogən amina purə myenə duɗa iyentɨ ngbangy anə a itɨnə hin du haw shinkafa ngbangy hina dɨ haw shinkafa ngba gokulə. Hina dɨm sa hin ba gwadə nrioing jedenə a purohumaa ta muɗə bolshe a bolshe a muɗə mbonbong hinə dɨ ɗa terəu kat gukulə hin kana ndumə muɗə kake mye ɓa wuda a subwəg komiye mue kana subwagə komine a gama mye ɓa tiya gobso mye kana gobshe a mbə mye ɓa a vor shinkafa habiiye mus ɓa a vorə habiye, mye ɓa a vorə habiye a ngur nzɨ kyekete kpe mwakɨn mya muna tiya matə ta mbula myeta bula myeta pwarage rə myeta mudda karə a hodiye. mduɗa karə a hodiye mye kana shi kurə a hodiye mya sɨ pedən a hodiye gokulə <hesitation> zə mbaye kpe mwakɨn mye ɓa dordara porə a dordərən mye ka dordərə mye ɓa dɨm sa mye ɓa da gokulə mya guradə ji ma mya gwadə mye ɓa bolshe a purohumwa pukpuk to shi no kat tona vor she hina ɗu ɗatirən imi nə də gban a roserenəlmi no koɗə tonadɨ kodə ton kana ndomə tona wuda du kodə, ton kana koɗə tano kaɗsa vwake tona muɗa karə a hodiye tou kana shikaron a hodiye sbah tonə she mye ɓa shi a sɨ dordərən mye ba dukdərə a ɗiye a kpamərən gokulə mye dɨm dərən a dordərən mye da dor sɨzɨmadə mye ta bwəngə je bolshe gokulə tona muda bolshe ko a nduum ha tona du mun tona bolshe də to she nodə hananaye iya hina dɨ ɗaterə gokutə hina niyə hin buratiye hin puroha mura a nzate baraare a nza gokulə mye kana nidə sa du wudi gonnə tedɨ duma a tak tyefianga a nza te wa ɗa asə hye dɨm asə hye ɓa duma gokulə hye ɓa duma ko do iyentɨ gonnə ma dumə ɓa da tɨrə. Nduɓa dim sa ndadɨmə karə tedi ga duma a nza a tak tyefinga a nza dong hye sa dɨ hye ɓa dɨm asə ata ti hye ba dumə yə purə ganə hye ɗa sannan iyenye nə də hananary ɓottgo a ha denə a ha hina gə də iyenye nə də hananary hye ka wudə muje ya ɓwaye, kade hye kin wudə ya bwaya guda iniao dəboba mudadɨ gushe ihinə də ɓa dɨ ma she inni nə də ɓa mbula she, she nə də hamananag bwaare dɨ da bogən bwaare a wa nza a hidittə goludə mye madə mɨndə bwaare ton murə be mnene muri atɨ a buraare a maddə a purohumia gokulə tanta ɗa sa mya du ushirə kuta kan ton ta ɗa sa ba gwadorə tonta da sa ɓa dɨkə kondawalasə mya nduma kan ba darə anda sa shi du gyengə taa nə ko ndɨ gyengə vɨnə hiwtə, ko du a ror, a ror nzadɨ a ror vrata ko bondosəmye ba derən hye ɓa ko daran ko a da gonnatrn hue dumə ɓa ɗa tirə anda nzan anda ta taa kəw tedɨ mba meɗə gonnə a dumə a ite yi ɓa uza audata taa kəin metə ma a ebi shi a ma hakə gakullə ngɨ ba sibgu golə da sa kya vorə də munə ngɨ ba zumə shinə kal tongo vor aha di diki bwaafye mbəga'a inye di sa je a kashe a dumə a ɗo yente ndu ɓa ɗa gokulə nda ɗuma purohumwa nda da lueute ndɨba ɗa gokulə ndda dɨma purdə jedah a humwa nda da inente ndɨba ɗa gokulə hye guraɗ hue singu, hye, gwada mye murau kat kondaunlasə de nda mudə to shinə ka tana vor she muadɨ ɗatirəi shinə mya nduma karə ɓogən amɨna shi bolshe ɓogən myadɨ ɗatirən. Shiung tona rorr she ɓa ɗɨkə bware ɗam a purchamwa, gokulə muekadɨ bulshe ka kuramedam wye kana dɨ bwele ka kwamedam shingu ɓa purə humwa pepe ta asə də kai sa maa ɗaran mya diga purohumwa gokulə muraredana mya ɗaka bwaredam mua minə be to she a maɗa dɨ duma ɓagən she mya dɨ mɨndə bwaare doni golə a kana mya satɨ kwamedam sɨnə a mya leyə golə a ror a vor nzatɨ njiya amman ɓogəu myadɨ mwatɨ kondousə ɓogə mya ɗalerə mye ta le kondomsə sa mya dɨ ɗarə mya ngur bwaare pepetə ɓoti ya bwaare a stiraa ka pepetə a muɗa karə sɨnə mya du mwə mya ni bwarawna nə bwaare a garurn kare ata purə humwa kah mya mosə mya katsə pepe mya ɗa sa kana mya dɨ ɗa ɓoti diinəu hina du mboyile anə maje uji kwasome a anza adɨ nidəsə adɨ adɨ adɨ adɨ burakasə golilə tene mura ti dən kana na manə ɓa fukə tona madadə tone mwa da kan na mali ɓa fukə tona madadə to bu0zuare dam mya wa da wiute shingn wuleshingnə mya dɨ muro mbogə a buraare ta guradoso gukulə ya puroho mwa gokijə kondawulasə mada kat mye ɓa, mye ɓa ɗɨkəsə tufe gokulə mya ni iyente mya dɨ ɗatirə ngɨ purohumwa pepe ɓoti ya ji lewasome a dɨ gwadosə a dɨ gwadə jirə a dɨam a ndadi gwadə ma nda da nan nda ndaga lerab gə kilə madə nnə gokilə tənə hidə ndɨ ma karə tənə kuramedarən nnə <hesitation> vunedarə hidə. To tən ɓa gwadəsə gokulə tonə purohumura gokinlə ko kɨdra asə a mɗa amma adɨsadɨ oo hin tam də kan manə taa sə ke, manə taa sə ke oo shingu kat wun ɓa niyə kondəma mye gwadəsə she ne dɨ muɗi pepe gokɨlə luentə tonadɨ ɗa tɨrə ka she tonadatɨrə tona purohumwa sə mudɨ muro ɓwaaredam a mya nzam ka gwasətə a mya nzam ka kɨləsətə gukilə mya ngurə adɨ da tɨrə gulaɨ lə puroohumwota lyeuta həmɨnpwa gokɨla purohumwata bwatiye shiung a puro humwa pepe kat shingu shinə tənə iye dɨ da tɨriən mye ka nidə shedə muɗə jedam bəgən jedam a moɗa dɨ woyə kɨ kisa jeadɨ woyə kusa gokulə ta ta sa mya rorən gokulə dənə purohumwa də a muɗə go mya kun nidan mye ka ɗa su bu diko to tifa pepe a je ɓa purohamma kan je ɓa dimpaurohu mwadə dən ɓa ɗaka hurodyi vweh te tona dɨ woyə mye ta nidə ndiya dam bəgən houtə nə ɓəgən mya dɨ hawa haw gbanga nə ɓəgən ashi shsi tɨnə ngɨ dɨkə gonenə mye ne dɨ purohomura gokulə nje awa ua ɓa, je ne dɨ ulsa ba gwadarən hye ba ma nzi nze sinə byelong soughə dar mwa dɨ woyi karə ɓoye ma na me sɨ n byelolong goughə taa kpan ndadɨ wokan saisa yi singɨn a taba A dumə sɨnə ndadɨ dɨmə oɓogən to shinə kat tonə vor she ɗiki mya dɨ purohəmwa ɓogə a njiya nə shinguə ndɨ guraha a njiyanə a njiya maddə wɨnə shi pepetə wedɨ pura kam a njiya kat mye kat dama ndɨ niyi ɓodi tona <hesitation> njiya madə ndɨ purəhumwa njiya maɗə purahumwa ɓogən tɨlə ha bəgən myene dɨ kɨi kam njiya um nə mya dɨ dɨmə ka ka she, mya dɨ dɨmə karə mya dɨ purohumwa karən a njiya nə sɨzumɨə ɓosə dɨ hadam ɓogə təna dɨ dɨmə ta dɨ purohumma sogən so mye ne dɨ nysishi a mya purəhumwa ka dashinə a mya puro humwa ka iyentə a mya purohumuh ka hawtə gəkilə sa ɓa dɨkə mya puroo humura a kəndawulasə sa mya dɨ da. Bəgə ko yə wuda bolshe andu ta taa kəw ta asə də hye ɓa ban a ɗa hye wuda boshe anda te mba hawtə te te mba pedə asə te dɨ mɨna purohumwa ɓa mina muna a shi a sɨ riza, nza aa bolshe nda shi ta bitu sa kana hye hyenə ɓa mbilə ndɨ ɓa bidu gəliah da aeə kəw lə kpanətə ɓəgən ngɨ maɗlə shi.